Eh, mahafantatsy aloha zaho ary tena mahay, ataontsika ohatsy zao hoe tantely. Igny mana ny mpanjakany igny; zany hoe laha vao maty zany mpanjakandreo igny, de tsy mipetsaky am'plasy misy anazy eo i. Amin'ny alalan'ny mpanjakandreo igny zany gn'ahafahany mifindra toera na mifindra plasy. Alantsika ohatsy hoe magniraky olo raiky zany lay mpanjakany, de agny izy mahita plasy lay olo nirahiny hoe de ndao tsika hifindra de miaraky m- <hesitation> miaro an'ny mpanjakandreo reo mba tsy ho maty.